To, ma kabuu kabuu dzaanə a kɨrə madin ngga’agi a gwaɗanə a kɨrə morin. Ma sə’ə dəə ɪnzɨkɨn madɨkin hɨnya nahapa, hɨnya binchikəka ala murə yam murəə nəə kam yam murən, kam masətə wadɪ, monkɨn, a fuɗɗənə dɨ mori. Ma dəə də’ə madɨkɨn. ɨnzɨkɨn ninya binchikə ka hala nurən. Hiɗou yam yam ɨnzəə nə’ə <hesitation> dzə’ə la ələtɨtəkɨn kam, yam nji halengən yam nji halengən. Gbəkkɨn, hɨnya binchikə, yam mɨndəə nə’ə tuɗanyi kam, yam nji baringənkin? A hɨnyi mɨ binchikə baringəkin bari tsappoi nji kinuu, tɨkin gɨ ɓari ɓamiu nggam ɓaməkɨ’e nə’ə ferə ferə njichi. Sən mutyayan sən ndɨvɨɗən, sən ndɨ tsanka ‘en. Sən mɨndəə nə’ə hɨchi ɓaməkɨngən sai səə za’adɨnga mɨnɗən gachi. Tɨchi ɓiu saware tsappə. A hinyi mɨ binchikadɨ hɨnyi mɨ nahan mɨndə tsappə nii nə’ə ko hɨnyi inɨ nggɨryadɨ ka murə boyengətə, tasə aibə. Amma achi hɨnyi mɨ bɨnchikə ma mɨndəə haləngən ɓam ko ɓaringəkin ɓari ɓami tɨkin.